O, i organic food le non-organic food hi tsu adang lam na hi atam e meam luta an ngi an siam dan, au an produce dan ahin adang lam dira e. Ntu nan non-organic food an hi tsu i tunhma angan produce tsun, nai tunhma tungha an produce angan nita kun tinan thara ta ahi tsun. E <hesitation> kami soy lina ama motu, nutrients ta kami plantina ama motu, kami jopme ina ama motu ati lau kang ka fertilizers ta, pesticides ta, <hesitation> an siam dan lam, organism an siam dan lam dekha an mang tunta. O, i organic food san tse ve tunghi tsu kang ho fertilizers, pesticides dita, ran nung ta na dita, til lau tu rang dekha an mang luta, ama hi ina an natural ang topin, an thara angan hi tsu.